Sèè e nììɛ naȧŋ sìà ɔ̀ɔ̀ e hàì koya ka naȧŋ woò mìȧŋ miŋ tìȧ maì bìa, <hesitation> mìŋ kɔ̀ȧ ka dènȧŋ sùgà mɛ̀, ka ka ka dènȧŋ meekì mɛ̀, ka hnàŋ ka jȧȧ wuiyè mɛ̀ hmɔ̀ɔ̀iŋ, kɛ̀ kȧ kɛ̀ɛ̀ tùwȧ tiì miiŋ kȧ nyùnȧŋ, kɛ̀ kȧ miŋ noo gè kȧ sìȧ wuiyè bìa mɛ̀ wɔŋ kpɔ̀ɔ̀ɔ sùȧ, mìŋ sie naȧŋ wuiyè bìa mɛ̀ kpɔ̀ɔ̀ɔ sùà, kɛ̀ kȧ ɓèmè sùgà mɛ̀ kȧa sìà kà kaanè, sùgà lii gbiŋ è sangèe, kɛ̀ sèè tii yewoo kɛ̀ kȧa ngàà sìà e meekì mɛ̀, kɛ̀ kaanè, mìŋ kaanȧŋ kpeiŋ, mìŋ jaȧ naȧŋ mìŋ sie nyȧȧŋ nyɛ̀ɛ̀nyɛ̀ɛ̀, mìŋ sie nyȧȧŋ nyɛ̀ɛ̀nyɛ̀ɛ̀, mìŋ nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ yinie, mìŋ nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ yinie jèèsùȧ e jùȧ, yɛ̀ì mìŋ banȧŋ tiì kaiŋ tìȧ. <noise>